اعتقد انه نعم في فرق بين الثقة والايمان الثقة يعني انك بس يعني تكون يعني <hesitation> تركز ايمانك يعني في- في قدراتك مثلا فانت تكون واثق يعني في جانب بس واحد اما الايمان يعني انك تكون <hesitation> يعني مؤمن داخليا عندك يقين يعني أكيد بهاي الشيء